Fomba fandrahoana akoho, rehefa maty ny akoho ah de atao anaty koveta de asiana rano mafana de angotana daholo ny volony de avy eo ah asorina ny tsinainy retraretra ao anatiny de tetehina araka izay hitiavana azy ny angedany de manao sôsy tongolo sy sakamalao ah de arotsaka ny akoho de atao be rano <noise> de rehefa masaka de bataina.